Bueno, ee yaa nayuu, ke sea ee ka moi kajini nauun ín comida kayeei, xii noun fruta in verdura kayeei pero ja noun recomendacion jee kuu ja no kei ko zanahoria yee na kei noma kuu ke sea kei ia nora ja fini kased ro kei suani yiini kei chiio io xad yua kuu ntuoua vista kuu ko nteti jikoo, yua ka´a doctor te yua ku ja yua ku alimento jo keo te yua ku vistayo